إذا عندي الإختيار باش نزرع <hesitation> فواكه، والا باش نزرع طعام أكيد أكيد، -عندي حديقة- والا عندي حديقة صغيرة، الحديقة هذيك الصغيرة يلزم استغلالها، يلزم <hesitation> تزرع فيها حاجات تحبها، حاجات تستعملها استعمال يومي، وأحسن باش تنزل للسوق و-تش- تاخذها الحاجات اللى يمكن زرعها ممكن الخظار، ممكن الغلال، ويمكن تفرجوا -في- في فيديوهات في اليوتيوب باش نتعلموا ذلك.